Trompõt? Tuu tüütäs niimuudu, et sa puhut sinnäq sisse. Sääl um määnegi keelekene, miä nakkas vibriirmä ja sis nakkas plärisemä. Ja tuu umgi tuu pasuna vai trompõdi helü. Tegelt sääne peenükene plärrin.